Pucci e bamɗi ina ceerti e geɗe keewɗe. Puccu ɓuri mawnude, ɓuri heewde doole, ɓuri yaawde e diine mbabba. Puccu kadi ɓuri rimɗude, ɓuri yooɗde, ɓuri yiɗeede, ɓuri waawde waɗɗeede. Puccu ko laamɓe hollata, ko ñaaƴirte. Mbabba noon ko rimndete, ko donngal fawetee e mun.